حاسه ان انا لو اشتغلت في مكان فيه رسم وفيه ابداع حاسه ان ده اكتر شغل هيليق عليا وان ده اكتر شغل هبدع فيه عشان كدا بحب أطور نفسي في الرسم و والتلوين والحاجات ديه ودايما باخد فيها ورش